मेरा गाउँ ठाउँका मान्छेगिलेई टाइ बान्न जान्नाइन । केइकी मुइले स्कुल पड्डासम्म १० क्लाससम्म पड्डासम्म कहिलै टाइ लाएन । कहिलै टाइ लाया मान्छेपन धेगेन । केइकी मेरा गाउँठाउँका मान्छे भन्या तेइ फत्तु लाएर हिट्टे मान्छे हुन् । दाउरा सुरुवाल लाइबट हिट्टा छन् । कोट प्वाइन्ट लाउना छन् । त्यो अँ टाइ लाउन चाहीँ कन्नेइ जानेन । केइकी हम्रा गाउँठाउँमा त्यो चलन थिएन । पहिलाका यो स्टकोट भन्ने चाइ लाउने छे । कोट पन पहिलाको जसो अहिलेका जसो थिएन । पहिला तेइ फाटा फाटा कोट हु्नेछे । पुराना कोट हुनेछ । तेसा मात्र लाउने छे । तर घाँटीनो टाइ भने लाउन जान्न छेइन । घाँटीनो टाइ बान्न भन्ना पनि लाउनै जान्नाइन । लाउन लाएपछि तनि लाज मान्ना छन् । अहिल मुइल पन १० कक्षासम्म पड्डे बेला टाइ लाउन जानेनन । तेइपछि मुइले ११ पड्डाइ लागि धनगढी गए धनगढी गएपछि मात्रै मुइले टाइ बान्न जान्या हुँ । टाइ घाँटीनो बान्या हुँ । तेइपछि त मु टाइ लाइराख्या हुनोछु । कहिलेकाहीँ यसो ब्याका बेला कहिले केइ कार्यक्रममा झानो पण्यो भने टाइ लाइ राख्तो छु । तेइ अनुसार टाइ चाइ हम्रा गाउँठाउम्णा कोइ लाउनाइन । लाउन जान्नाइन । अछेल भने नम्नमाइका बोडिङ स्कुल खुल्या हुनाले बोर्डिङका विद्यार्थी भने नान्नाना मुलमुली चाही लाउना छन् बुढापाका चाइ लाउनाइन ।